आज को समय विज्ञान को छे और यूके लिए उका उपर वो करेज बिसर्च करे। कि भाईया अपना इंसान का अंदर कीनी चीज की जग काई को वो करेज उका लिए वो जानवर न को उपयोग करे। पर एक तरह से वो चे कि वो का करना से हर इंसान की जान बचय जाएज। पर एक पसु की जान जाएज वो भी अच्छो नहीं है पर उनको का उपर प्रेक्टिकल करना का लिए पसु का उपर इच कराज। मतलब पर वो भी एक जीव है उकी भी हत्या होय वो नहीं पर विज्ञान फिर आग कसो बड़ा। और इंसान की जान कसी बचाई जाए एका लिए वो पसु का उपर उपयोग कराज।